Injé umu néjool béloob miin uñumé étaas guñéni miin guséét, aw bébajul maal, nuŋorul éséfuno, nugoor séfuno yayu guñéni miin utaas. Néni may nubay uwuréék, nuŋorul jigol miin ukontuloor salté yaamé do jaraam ufaak nubajul maal mucé ma séséét miin uŋaar miin utaas guñéni